Ne'g c̲h̲u'nnbeynu arros c̲h̲ik nak arros nkits lë' gunu c̲h̲u'n compañar xiu mol y snup arros y snu'p më y lë'wu c̲h̲u'nga kompañar belë inchilada par c̲h̲ey komid sabor y arros gu'n xna yë'tsna bos xkaka lë'wu sdza'laga komid par c̲h̲ewu sabor.